<hesitation> Ho ngong pau, ong pau roro pau o'ko ong, ai uwa moniko tongu ngung? Moniko, ho moniko, ningi moniko ko o'konongong nii ong popo. Popo ningi manni hayeungong, popo ningi o'konomo ru'kumo ru'kumo ong tuu steaming ngomo ong tuu heumo, peeling ngongong fifi peeling ngomo impa ong o'ko ha'heumo tuu ha'heumo tikite paraiying ngungong. Paraiying ngumo ong manni ong cube sireumo, ong sauce, kari sireumo, manni topo teworokong. Impa impa hoho ho nong tewarei ko hawah nurana. Impa ongyori ongi poti ongi nurong ngori honong honong hiya tiwa' tewuhnana, popo. Impa noi o'ko karahai, karahai, karahai ningi o'konomo ong kuriwah, kuriwah roki o'ko kori ki'kiro, ki'kiro roki iihaa koriko ki'ki' kiro onungno o'ko pokong kang, kang ho tiwoning nawah ningi newarei kori ko manni hayeungong.